Pankõq rohkõmb värmi! Mu meelest seo um pall'o kahvadu. Nigu verevät piäsiq pall'o inämb olõma mu meelest. Ja kullõlgõq mu sõnna! Maq olõ ti kunstioppaja, maq tiiä, kuis as'aq käüväq. Tiiq, ullikõsõq, mõtlõt, et sääne kahvadu maal um illos. Olõ-õi midägi, tekeq ilosampa, nii nigu ma käse!